Matetika ataoko sakafo tegna tsotra dia krepy malaka lafarinigny malaka atody kapohigna miaraka dia atao firiry ,igny izy tegna tiako asiagna sôkôla na kôfitira agnaty krepy io, atao sakafo mandraigna na sakafo hariva mety fô arakaraka itiavagnao izy.